Chini salni hayungni hayungrok wngkha merkuri venus hayung mars jupiter saturn uranus tei neptun. Sal sirius tei betelgekamo hai chwrairok wngkha chuknohani manwirok bohrok pohor rwnai. Orion ursa kotor tei scorpius hai chwrairok wngkha bokorongi chuknohani chwrairokni mwtai. Kubun chuknohani manwirokni bisingo tongo tal swngcharni tal sal pluto hai khe sal kotor. Galaxy jephru milky Way bisingo kwbangma chwrairok tongo. Nebulae wngkha gas tei duglamni chumui aro chwrairok wngwi thango. Kwchak bulam wngkha belai kheno gravity tongmani jaga. Universe belai kotor lekhajakya chuknohani manwirok tabukbo nukjakya.